Dɛ wiase nyinaa yɛbɛtsena ase asomdwee mu dze minngye nndzi dɛ obotum aba do osiandɛ meyɛ Kristonyi na magye ato m' minyim dɛ dza Kyerɛw krɔnkrɔn aka afa wiase ho ewiei mber no ena ahyɛ ase reba m' no. Aman bɔsoɛr aman do ne dɛm ntsi akokoakoko mpo ama na yebohu ne kɛse a. Na siisia aman bebree nara dza wɔhwehwɛ nye kwan a wɔf - wɔbɛfa do abobɔbobɔ hɔn no ban efi atamfo nsam'. Ndɛ etsi m' na aka m' adɔɔso nkorɔfo ebien mpo ka kasa fofor a wohu hɔn ho dɛ wɔyɛ atamfo ntsi no dɛ hɛn nyinaa yebe- wiadze nyinaa benya asomdwee dze ɔbɛyɛ dzen koraa.